Pìe la carn, la faze a tuchetin, pöi la pìe, n'a fas 'na balin-a, pöi cun ën pes ün a la zgnaca, pöi dopu a pöl decidi dë büteie eventuali spezie e o güst e pöi ün a la cüzin-a a so piaciment, cum a völ